So, ebyalya sibyamuthina mughuma, hanemu iwalya ebyalya ebikenditsandya obuyingo bwaghu. Ngebya ngabughe indi wanganabya ighukwire ngobulhwere bulebe, ngesukali. Eribugha indi ebyalya birebe iwabitsira betu iwe kusangwa ghuwithe esyambaka, neru iwabirya. Ibabugha ambu ghitsire ngenyama eyembunu kusangwa yiri mwebisabu kutse nebindi byalya bwosi omuli ebisabu binene, neru iwabirya. Neru iwabana ibanamukuha omubatsi okwasipatara betu ighunamulya ebyalya ebyababirikughania. Neru Iwabana ebyalya ibyatsandya obuyingo bwaghu ku- neru tu iwaholha lhuba. <hesitation> Imwabya nebyalya iwanginabirya, ebyalya nibyomughasu omwaburi waghu, ngithwe abakonzo Thukalya esisogho. <noise> Esisogho likalimawa omwamusithu omwamusithu mwebukonzo ewethu. Esisogho esyu bakabugha indi wamasirya, sikaletha omwamubiri mwomusasi kandi sikatsumbawa isimuli maghutha, neryo isyo sika sikaletha omwamubiri momusasi neru iwabana ighunawithe omubiri owanyirire, owatha owathayithwire nabi. So ebyalya ni type si- nimibere mingahungahu, mune ebikatsandaya obuyingo, imwabya nebikiwanaya obuyingo. <hesitation> Imwabya nebindi byalya, iwabya iwanginabirya ibyabya isibyendithunga mughasu wosiwosi omwamubiri. Abe mughasu mubi kwitsi mughasu mubuya. <hesitation> Ebyo nabyo binemu iwabana ebyalya kusangwa sibyamuthina mughuma, imwabya imune ebikiyira omughasu nebithawithe omughasa. <hesitation> Kubiri bithya.